﻿Mun kayanaa hyi tsighimun ɗaghan wa ka kwa kwaku baya haɗa yan Sahyiyi shayin khin Bredi nana, to mun yani bu ghi nahyi ya U'mau, ya biya dangai baya puc'i ya busuza, yu biya tsuwari yu Vyau, yu biya kuwi yu ʒha caɗi duri dangaiyi’i, ya ʒhi caɗi duri dangai, sai ya biya wuyanwini nasin bu ya ɗina taba <noise> lipiton, yu vya ɗhyi, ba a mbubulthita a mbulthita, to ghani bu ndaka sahyiyai sai tu ɗaya ya njuwi tsuwara, ya biya ca kuti taghin ti gwamana madari yu Vyi ɗahyi, yu gaba khiya Burodi na, khinakhi muna, <hesitation> to maniha ma kwa Subu Susana, ma Sinna yadda ya u'ma Saida ma naha khin c'ighima yadda ya U'mai to yadda ya U’mmusi be’e, ya pukusi gma ɗi kowini bu fakakai a layi ta sau-yu biya <noise> tsuwara si, iyu Vyi ta nzankhi nʒakhina Yu Vyi ɗahyi ‘ hu ɗaga kwafiya, caba yaddi ghi Sina ya-ya. Sa ta-ta shayina.